Ny atao oe fanamainam-bolo a de fitaovana anak'iray mandeha amin'ny herin'aratra izy io misy fitazomana an'azy ary misy boribory toy ny basy izy raha tazomina, de misy <hesitation> rivotra mafana be mivôka avany anatiny de iny no manampy ny volo ho maina.